Inji lauccuki limsho, kanjum woni injiwa lamtarki ko wataane ndiyam e limsho fuɗɗa waylitinki naa laaɓi. A yi'ai ɗun non kama baa firjiyel.